Tambien ät je mi'syu ntasy nta't sunyajpa, por que mi'syu mau traviesota'p, ki'myajpa änhkuoji, kimyajpa mesakäsi, y cadä descuidatzäkpa dyestapatzäjkyajpa ku'ktu ijtupä u mi jyitimä'nyaje titya'p, yensusatzäjkyajpa po'kstäk titya'p ki'myajpamä ä änhku'oji y como kyejkyajpa pyäk titya'p pues por lo mismo äj nta't sunpa, y luego aveces myesyku wejyajpa, este täjkoji ijtyajpa hay vece ki'myajpa täk'käsi jinhä ma wejyaje jiko' äj nta't gustatzäkpa jejtzyeta'p animal.